Dove tifadjera mii iwa fadjera, jula miiha kougan, worta asera kafe hulu, jamdenai, wortin jamdenai, mii iwa, mii nyama, mii yawta bei iwa luwa, mangari baada miiha bin jula mii worta, isha iwa di mii nyama, mii dana kari, sen non non mamata kolum.